Pues parshix meawand clas de uj pues shuguayey ajaw shuguayey mi list e arloc este atmot kil anok kil pues ti alik mi pue chanal mi quej machpil pues ajpien ajien aldoma ma manguech guech timisa guñacue atotowand arlok mikj acumikj pues acasamente atmi jan ñipeland a veces pues e aran meawand leagua piquech aldom mashix soñiuj aldom masuj mi ciel soñiun aldon ma ma mambiolic mamen guechik guña cue y arlok atowand aj ñisoc que este ñiusoc chi chi chield chir atotowand y pues aran migras aran ruid a apaj apaj paa y atotowand arlok que este pietch ti alik mi quech pues andon hasta mayam, mayam este ich mayan acueje gueshi capi apisaj aj aldon mitso janan tield mi saa. Kieri mil shiel cam mamba mil tield mi mitso janac makier este anok coyok oyok que este pawand pelot aldon man mandu pelot aldoma <hesitation> matso makier este pelot y pues atsow acusor shuguayey nigras e y aldoma majaguas de que gumi guma tama naquecharan guiñey moda este apajier mi cual ajier mi cual ajaw avield y pues meawand naguey akir de que shuguayey ajaw shuguayey acuey y aldoma keij chikots e acuej par pardoma arangas kiel a veces gu guma jaguas guiñey arangas alkiel acues arlek shuguayey klas de uj ajan donma aqueshi cost guiñey moda arlok kambajiel.